ରଂଗ ଗଲ୍ଲାପୀ ଵିଶେର ଚିଂତା କରେ, ମୁଝେ ପ୍ରେମା, ସଂଦର୍ଜିଯା ଏବଂ ନାରିତ୍ଵର ଅନ୍ଭଵା କରେ। ଏହୀ ରଂଗ ମତେ ଫୁର୍ଲା ଵିଶେର ତର ଗଲ୍ଲାପା କୋ ମନନେ ବଖେ ହୀ ଥାଈ। ଜହାଁ ପ୍ରେମା ଏବଂ ଅସୁନ୍ଧରତାର ପର୍ତିକର୍ଟେ। ରଂଗ ଗଲ୍ଲାପୀ ଵିଶେର ଚିଂତା କରେ, ମୁଝେ ପ୍ରେମା, ସଂଦର୍ଜିଯା ଏବଂ ନାରିତ୍ଵର ଅନ୍ଭଵା କରେ।